.بلی هو دپېشيانو په اړه ځیني منفي نظریات سته .چی هغه یی داسی دی .وایی چی پېشې غلا کيی .غوښې غلاکيی، پېشې فقط خپله غذا پیداکيی .پېښې وفاداره نده .پېشېاني خوله یی مرداره ده .پېشې مریضې پیداکيي او ځينې نور